गिलहरी गर्मियों बटीन सर्दियों का भोजन ते इकठ्ठा कन्न शुरू कर दिन्दी, ये का वास्ता वाला पेड़ो की जड़ खोखला हिस्सा घर और घर का भीतर का छेदो मा अलग अलग प्रकार का भोजन ते संभाल दिन्दी और उंकी यादाश्त भोजन ते खोजण मा बहुत तेज होंदी